ବିଲେଈ ଏବଂଗ କୁକ୍କୁର ମନନ କା ମଦ୍ଧେରେ ଅନ୍ନେ କୋ ମୁଖ୍ଯ ବିନ୍ଦାତା ହୈ। ସାରେ କୋ ପରିଵତନା। ଅକାରୋ ଏବଂଗ ଓଜନୋ। କୁକ୍କୁର ମନନେ ସାଧରନୋ ତୋ ବିଲେଈ ଅପେକ୍ଯା ବଡୋ ଏବଂଗ ଭାରୀ। ଲାଂଜୋ ବିଲେଈ ମନନ କରୋ ଲଂବା ଏବଂଗ ନମନ୍ଯୋ ମଂଦଲୋ। ଜେତେ ବେଲେ କୁକ୍କୁର ମନନେ ଛଟୋ ଏବଂଗ ଅଧିକୋ ସ୍ଥୀରୋ ହୋତା ହୈ। କାନ୍ଣା। ବିଲେଈ ମନନ କରୋ କାନ୍ଣା ତିଖନା ଏବଂଗ ସଥିକ। ଜେତେ ବେଲେ କୁକ୍କୁର ମନନ କରୋ ଅଧିକୋ ସମ୍ବେଧନ ସିଲକାନ ଖାଈ। ଖଂଡା। ବିଲେଈ ମନନ କରୋ ଖଂଡା ଗୋଡୀ କା ତିଖନା ଏବଂଗ ସୁଚ୍ଚିତା କରେ। ଜେତେ ବେଲେ କୁକ୍କୁର ମନନେ ଅଧିକୋ ମୁଟ୍ଟା ଏବଂଗ ସକ୍ତି ସଲେ। ବିଲେଈ ମନନ କରୋ ବିଲେଈ ମନନେ କୁକ୍କୁର ହୋଡୀ <hesitation> ଚେତିକୀ ରିସ୍ଟିପ କରୀ ବନା ଭୀ ନହୀଂ। କୁକ୍କୁର ଆରାମ୍ଚେ ଗୋଡେ ମନିଷ୍ଯୋର ପତ୍ଥା ହରତା କୁ ନିଜଵ ଔର ମତ୍ର ବ୍ରେହନେ ଭୀ ଥେ ନହୀଂ। ଚେତିକୀ ସେ ବୁଝ୍ଜୀ ଭାସ ହୈ ତୋ କାମ କରୀବା ବିଲେଈ ସେ ଚେତିକୀ କରୀ ବାରୀବା ନହୀଂ। କୁକ୍କୁର ବିଲେଈ ମନନେ କୁ ନିଜଵ ଆରାମ୍ଚେ ଗୋଡେ ମନିଷ୍ଯୋର ପତ୍ଥା ହରତା କୁ ନିଜଵ ଔର ମତ୍ର ବ୍ରେହନେ ଭୀ ଥେ ନହୀଂ।